بصراحة كثيغ حلو انو ترجع بل الزمن خمسين سنة للوراء واشوف ناس كثيغة من العلماء والشعراء والبلد اشون كان مزدهر وتقعد مع ناس قيادي هسه بوضعنا واشون كانت حياتم واشون طاقو يعيشون واشون كان العمران بل البلد وقتا واشون مزدهرة البلد.